ویکیوم کلینر کَمہِ مقصدٕچ کٲم چھِ کران؟ ویکیوم کلینرَن ہُنٛد مقصد چھُ فرش، قالین، اپہولسٹری، تہٕ فرنیچر ہِش سطحَو پٮ۪ٹھ گندٕ، گردِ تہٕ ملبہٕ ہٹاونہٕ خٲطرٕ استعمال یِوان کرنہٕ۔